ནག་ཆ་མེ་བང་པོ་ཐངས་ས་གི་ཐན་ལེ། ནག་ཆ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ལེ་ར། ཆར་ཟེ་ཡང་ན་སེམས་ཆར་ཧེ་གོ་པོ་དེ། ལབ་ལྟེ་ཁེཆེ་ཨིན་ཁ་མི་ཨཽ་བ་ཆེ་ན་དི། ཁ་སི་ནག་ཆ་ལོ་མེ་བང་པོ་ཐངས་ས་གི། ཆར་ཟེ་ཧེ་ན་དེ་ནག་ཆ་ཨོ་དེ་ར་ཐག་དེ་གི། ཨོ་དེ་ཐང་ལོ་ར་ནག་ཆ་གི་དུག་ཀབ་ཐེ་གི། མེ་བང་པོ་ཐེན་ས་གི་ནག་ཆ་གི། ལམ་ཐེན་ས་བེད་ཁ་སི་ནག་ཆ་ལོ་ཆར་ཟེ་མེ་ན། ཡང་ན་སེམས་ཆར་མེ་ན་ནག་ཆ་གི། ཁན་ད་ཡང་ཕ་མེ་ཆུ་ཁེན་བེ། ཨོ་དེ་ཕ་ཐེ་གི་མེ་བང་པོ་ཐེན་ས་གི་ཐེན་ལག། ནག་ཆ་ལོ་ཆར་ཟེ་ཡང་ན་སེམས་ཆར། ཧེ་གོ་པོ་ལབ་ཐེ་ཁེན་ཆེན་ཡེ་པོ་བེ།